h m ævintýri Íslands er lokið eftir tap gegn Króatíu

endaði í neðsta sæti í sínum riðli og kemst ekki áfram gríðarleg stemmning var meðal stuðningsmanna íslenska liðsins jafnt í Rostov og víða um land þar sem fólk safnaðist saman til að fylgjast með leiknum forseti Íslands sem er fimmtugur í dag var meðal áhorfenda í Hljómskálarðinum tillaga

um friðlýsingu við Drangajökul byggir á nýjum upplýsingum sem

eftir að samþykkt var að setja Hvalárvirkjun í nýtingarflokk umhverfisráðherra segir það skyldu sína að skoða málið ítarlega forseti Bandaríkjanna hefur í dag haft í hótunum við stjórnendur fyrir að vilja færa hluta framleiðslunnar frá Bandaríkjunum ákvörðunin er til komin vegna viðskiptastríðs Trumps við Evrópusambandið

gott kvöld Króatía hafði betur gegn Íslandi á h m í Rússlandi í kvöld tvö eitt úrslitin þýða að íslenska

og einhvern tíma mun það þykja mjög gott við erum bara

því miður í byrjun seinni hálfleik

þarna þurfti Ísland að skoða þrjú mörk

á móti Nígeríu og þá vantaði bara eitt mark

verið stoltir af sínu liði

gáfu allt í þetta við fengum nógu mörk færi til að vinna

við gerðum það við skildum allt eftir á vellinum það voru flott færi

klárað þennan leik sem er svekkjandi en ég er gríðarlega stoltur af strákunum

Íslendingar voru á vellinum í þeirra á meðal var Guðmundur Björn Þorbjörnsson fréttamaður

en þeir hafa líka verið það allt mótið

er þetta eitthvað sem þið sáuð fyrir

æfingar og höfðum ekki hugmynd

hvernig virkar skipulagningin í kringum við erum með tvær möppur plan a

að hitinn hefur farið niður

hafa gaman ekkert stress engar áhyggjur af leiknum jú af úrslitunum

við eigum flug í fyrramálið en við munum klárlega styðja landsliðið jú en maður vill alltaf eitthvað meir jú en maður vill alltaf eitthvað meir en hér var mikill fjöldi

fór að hellirigna og allir fóru heim en

sama hvernig leikurinn fer þá erum við búin að vinna tvö eitt vonandi

sagt það tvö eitt hverjir skora mörkin það vilja allir að Rúrik skori sko ertu að

en hefur Perla einhverja skoðun á leiknum hvernig heldur hún að fari hún var reyndar mjög bjartsýn í morgun hún gelti tvisvar og ég held að það séu tvö mörk fólk safnaðist saman um allt land til að horfa á leikinn mikill fjöldi var í

í fyrsta skipti á ævinni ég er ekkert mikið

við vera að standa okkur vel en ég vona bara

Sigurðsson skoraði eina mark úr vítaspyrnunni en allt kom fyrir ekki og vonbrigðin

þegar leikurinn var flautaður af

fyrstu viðbrögð eru auðvitað

fyrstu viðbrögð eru auðvitað

þessir strákar eru búnir að gefa okkur svo margt og hvað bað maður um að

eru gæði samfélags ekki metin eftir

en

ég ætla í plokkfisk til mömmu

horfði á leik

undir sama þaki en

hefur boðið bæjarbúum að horfa á Ísland spila á stóru tjaldi á Patreksfirði er eitt þeirra kvikmyndahúsa landsins sem hefur opnað dyr sínar fyrir

Lionsklúbbur Patreksfjarðar rekur kvikmyndahúsið í sjálfboðavinnu

mjög skemmtilegur og finnst rosalega gaman að horfa á fótbolta á stóru tjaldi og því ákváðum við

tjaldið með okkur þegar hvert sæti er nýtt hér í

þá rúmar húsið hundrað sextíu og átta manns

reyndar hefði hlutfallið geta verið hærra ef sætin væru fleiri þegar þú kemur í bíó þá ætlastu til þess að ekki að fara að standa fólk var mætt tímalega til að ná sér í sæti en bíóið hefur verið vel nýtt í fyrri leikjum Íslands

að vera innan um svona mikið af fólki að horfa á leikinn maður vill vera í svona stuðningi eins

áfram Ísland og það var ekki bara heimafólk sem nældi sér í sæti við

á leikinn spennan jókst er leið á leikinn hvernig er spennustigið núna hátt mjög ég held samt að við förum að skora núna ert þú farinn að skjálfa já

mjög svo sko

borgara frá fimm ríkjum þar sem múslimar eru í meirihluta ferðabannið var eitt af fyrstu verkum Trumps í hvíta húsinu í janúar í fyrra en síðan þá hafa nokkur ríki Bandaríkjanna lýst það ólöglegt mannréttindasamtök hafa einnig gagnrýnt bannið harðlega og sagt það beinast sérstaklega gegn múslimum bannið tekur til langflestra íbúa Líbíu Írans Sómalíu Sýrlands og Jemen auk íbúa Norður Kóreu fimm dómarar við réttinn samþykktu bannið fjórir voru á móti umhverfisráðherra segir að tillaga Náttúrufræðistofnunar að friðlýsingu stórs svæðis við Drangajökul fái faglega meðferð í ráðuneytinu Alþingi eigi svo síðasta orðið friðlýsing myndi setja byggingu Hvalárvirkjunar í uppnám

ráðherra lögum samkvæmt tillögum að friðlýsingum svæða flestar tillögurnar nú lúta að búsvæðum fugla og vistgerðum á landi en einnig eru sex tillögur sem snúa að jarðfræði og

ein þeirra friðlýsing stórs svæðis við Drangajökul hefur mikil áhrif á áform um virkjun í Hvalá sem Alþingi samþykkti að setja í nýtingarflokk í rammaáætlun árið tvö þúsund og þrettán það sem gerist núna næst er að

tekur þessar tillögur og kynnir þær fyrir almenningi og hagsmunaaðilum og síðan er mér til ráðgjafar sérstök nefnd og þegar þetta ferli er

þá legg ég fram á Alþingi tillögu til friðlýsinga á eitthvað ákveðið mörgum svæðum Alþingi á síðan síðasta orðið um iðnaðarráðherra vill hinsvegar láta rammaáætlun standa og í öðrum áfanga er Hvalárvirkjum í nýtingarflokki og áður en það gerðist þá fór sá virkjanakostur í gegnum mat

í gegnum náttúruminjar mat á umhverfið og

samfélagið og þetta var niðurstaðan úr því væri það algjör kollsteypa á því kerfi ef menn ætluðu að fara að bakka

að koma í veg fyrir virkjunina þessi tillaga er sett fram af Náttúrufræðistofnun byggt á vísindalegum rökum ef maður skoðar heimildirnar sem eru á

þá eru þetta vísindalegar niðurstöður og birtar í ritrýndum tímaritum sem eru að koma út á árabilinu tvö þúsund og fjórtán til sextán sem er eftir að rammaáætlun er samþykkt á sínum tíma

er verið að draga fram nýjustu upplýsingar

um þetta svæði gilda og það er faglegt mat Náttúrufræðistofnunar að það beri að vernda þetta svæði landvernd skorar á ráðherra að friðlýsa og þegar Guðmundur var þar framkvæmdastjóri áður en hann var skipaður ráðherra talaði hann gegn virkjanaáformum í Hvalá en er hann vanhæfur í málinu ég hef beðið sérfræðinga ráðuneytisins

að skoða það mál og mun síðan taka ákvörðun í kjölfarið á því

Bandaríkjaforseti hótar framleiðanda

eftir að stjórnendur fyrirtækisins sögðust ætla að flytja hluta framleiðslunnar úr landi mótorhjólin eru ein af táknmyndum bandarískrar framleiðslu en núna orðin bitbein

í harðri deilu og viðskiptastríði stjórnvalda í Washington við önnur ríki stjórnendur tilkynntu í gær að þeir myndu færa hluta framleiðslunnar til annarra

ríkja til að komast hjá hærri tollum sem Evrópusambandið setti í síðustu viku tæpur fimmtungur árlegrar framleiðslu

fyrirtækisins um uppgjöf í morgun að þeir væru að nota deiluna sem afsökun og um hádegisbil sagði hann að ætti aðeins að framleiða í Bandaríkjunum og að

fyrirtækið fengi að kenna á því meðal annars með hærri sköttum flytti það framleiðsluna annað ákvörðun kom í kjölfar refsiaðgerða Evrópusambandsins vegna tollahækkana

bandarísk fyrirtæki hafa kvartað yfir hærri tollum stjórnvöld í Washington

ætla hins vegar ekki að gefa eftir nýlega gaf Trump í skyn að evrópskir bílaframleiðendur yrðu næsta skotmark tollahækkana vestanhafs hafin keppendur hjóla hringinn í kringum landið í liðum eða einir síns liðs mörg börn og unglingar lögðu af stað í dag og voru hvergi bangin í dag hófst einstaklingskeppni

tekur þátt í keppninni fjórða árið í röð og þau lögðu af stað í dag

var stofnaður árið tvö þúsund og tólf með það að leiðarljósi að hjálpa börnum og unglingum sem glíma við

eða aðra erfiðleika líkamlega eða andlega yfir hundrað og fimmtíu þátttakendur eru skráðir í hópinn og eftirvæntingin var mikil hjá krökkunum er þetta erfitt allar hliðarnar andlegu líka og ertu ekkert smá stressuð nei við erum búin að fá mikinn undirbúning og miklar upplýsingar um allt sem getur komið upp á og við mætum bara þeim áföllum sem við verðum fyrir á leiðinni það eru erfiðar brekkur þarna en það er samt skemmtilegt alla leiðina félagsskapurinn og bara að hafa gaman af þessu það er lykilatriði

sprengi eitt tvö dekk er svo góð liðsheild að maður ætti aldrei að lenda í vandamálum hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þig bara styrkja gott málefni og góður félagsskapur og fullt af fólki sem líkist manni við erum bara að hjóla fyrir krakka sem eiga erfitt með þetta eins og ég var með rosa mikinn kvíða í vetur að hjóla hjálpar manni gríðarlega mikið í svoleiðis tilefnum og svoleiðis af hverju ég er að hjóla fyrir

hæglætisveður á landinu bjartviðri austan til og einhverjar

þar er þó áfram útlit fyrir einhverja rigningu einkum norðvestan til síðdegis hiti verður allt að sautján stigum hlýjast norðaustanlands næstu fréttir gríðarleg stemmning var meðal stuðningsmanna íslenska liðsins jafnt í

og víða um land þar sem fólk safnaðist saman til að fylgjast með leiknum forseti Íslands sem

dag var meðal áhorfenda í Hljómskálarðinum

um friðlýsingu við Drangajökul byggir á nýjum upplýsingum sem komu fram eftir að samþykkt var að setja Hvalárvirkjun í nýtingarflokk umhverfisráðherra segir það skyldu sína að skoða málið ítarlega forseti Bandaríkjanna hefur í dag haft í hótunum við stjórnendur fyrir að vilja færa hluta